अंक शास्त्र म आठ नंबर के महत्ता हावय। संख्या आठ आध्यात्मिक अउ। भौतिक जगत के बीच संतुलन के प्रतीक हावय। ये संख्या अनंत प्रतीक ले जुड़े हावय। जेन लगातार संतुलन अउ कर्म ले मुक्ति के प्रतीक हावय। ये संख्या विजय समृद्धि अउ जीत के प्रतीक हावय। नंबर आठ ले जुड़े लोगन अनुशासित। जिम्मेदार केंद्रित अउ प्रेरित हावयं। आठ नंबर ले जुड़े लोगन मन काम करे म विशवास राखथे। आठवां नंबर ले जुड़े लोगन अपन लक्ष्य अउ। काम बर पूरा तरह ले समर्पित हे। आठवां नंबर ले जुड़े लोगन मन ल मजबूती ले। चुनौती के सामना करना पड़त हे। नंबर आठ ले जुड़े लोगन अपन फइसला म विश्वास करत हावयं अउ। अपन बुता के परिणाम के प्रति आत्मनिर्भर हावयं।